Ny passoire zany mazava hoazy ataontsika hoe mandisa koba, ataontsika hoe mofo vary, hanao godrogodro lafa avy gny fety de igny zany, amin'ny alalan'igny zany mangala- mangalaky ny kafin'ny <hesitation> <noise> vary mbô tsy voadisa soa de igny mampiteraky hoe lafarinim-bary de ataontsika hoe misy lafariny ataontsika hoe misy <hesitation> <noise> vovovovon-draha hafa koa zany de amin'ny alalan'igny koa zany mampadio lafariny, ataontsika hoe misy lafariny fenofeno katakata de amin'ny alalan'igny zany mampadio azy i passoire igny.